ତୁର୍କୀ ସଂସ୍କୌତି ହୋଚୀ ପୁର୍ବା, ଭୁମା, ଅଧ୍ଯା, ସାଗର୍ଯ। ମତ୍ଯାଂ ଏସିଯା, ପୁର୍ବା, ଏଵରୁପ୍ଯା ଏବଂ କାଉକୋ ଜ୍ଯାନ ପରଂପରାର, ଅମିଷ୍ଠରଣ। ଇସ୍ଲାମ ଏଠାରେ ମୁଖ୍ଯା ଧର୍ମା। ଜାତି ଯୋ ଅନ୍ଯା ଧର୍ମା ଗଡୀ କା ମତ୍ଯାଂ ସହାଁ ଚିଲାତା ସହିତା ଗରହନା କରା ଜାଏ।